تار لرونکي د موسیقۍ آلې ډېر ډولونه لري، لکه ګیتار، ویلون، سیتار، رباب، عود، بینجو او نور. دا هره آله په موسیقۍ کې خپل ځانګړی غږ لري. ګیتار په پاپ او راګ کې کارول کیږي، وایلن په کلاسیک کې، سیټار په هندي موسیقۍ کې، عود په منځني ختیځ کې او رباب په افغانستان کې. دا هره آله د تارونو په خوځولو سره غږ تولیدوي چې هر یو یې خپل خوند لري.